والله أنا بدي أكون رياضي مشهور. في -في الرياضة روح تحدي إنجاز. الرياضيين الناس تحترمهم <hesitation> سيرتهم يعني تجيب تأثير إيجابي أكيد الصحة مهمة ، التدريب يخليك في أفظل حالة ، كفنان أحيانا تكون الشهرة مر-مرهقة يعني الناس تتوقع منك أشياء كثيرة ،لكن في النهاية -في النهاية الرياضه تمنح ال-الإنسان فرصه لتحقيق الاحلام والتأثير علي الناس بشكل إيجابي أكيد.